Bara a animol to rakerake nom na a gu`u suku vene iei ena na rakerake nom tea kikira e gu`u suku venei bena kikira e gu`u- bene kikira e gu`u, be gu`u bera ma ena kahi gono voha ve a moni tebona. Ei koa mena rakerake rakohanom tea kakira e gu`u suku venei e gu`u bea ruta ena repa kikira ne be beva ena kahi gono ve a moni tebona. Ama meha animol ena sa rakerake ha rinomori tea kikira. Sa ante hari tea vatavus bona moni. E gu`u bena kikira e enana kona vonom en ena kahi gono ve o moni na, ei enana rakenom eve a animol bona na rake sukunom na ven bena kikira eve, ena kahi gono ve a togus moni tebona.- ben kikira e gu`u ena kahi gono ve a togus moni tebona, suku venei evei eve a animol to rakenom na to vatavus nana bona moni. Mameha animol nana tara vonom en eara na kikira kokora koa riraori eori he sa ante hari tea he arara bona moni. Me e gu`u enana tara venei, e gu`u mata nana tea kikira suku venei na ne noma rara bona money, na he nomanam vai to dao riori bene gu`u to rakerake nom na tea kikira, eve.